Nikwahundze nikutane niite Marikani, niite Ulaya, niite Arusha, nkaboko. Nikoso kazi hata hata nkazi za ndani mladikigua kidarusha au au uko ulaya ztiata kazi za ndani nakusola. haya ndi napenda sana kuita Daslama, mana Daslama kuna bhana bhangu kuna wezukuu napenda kuita nkaboko nkukaa, hana vyombo kidogo naosha, kabimbikiwa chai nanywa mama utaukahake mazi, nda kuhaka mazi haya nekaa <hesitation> kama mezi bhili, nkanogewa nada kukaa hata mezi mitatu minne, haya nkabinda kukaayo nange sasa wanangu sasa wanangu naondoza niite kaya bhaniambia a mma hata waita kaya bhasani mara hii wagukiani wazuku ni bhakuu bhana ni bha kuu mbhakukiaa endeea kukaa, basi nendelea kukaa nikembikwa hada a nadaisa nada nkembikwada nada haya, ukeuka nautege <hesitation> bwana ebu sasa nkisoukeya bhana nenda niite kaya bhana muda wangu nkuda sasa hizi ni amani, ni amani katuhu ku Daislama nkina kazi yoyose kazi nkuda ntu na kugola, hebu nakane nauli niite kaya basi bhakanaka nauli nagotoka kaya nagotoka kaya basi naendelea na kazi zangu kama kawaida, za kuita tanga za kuweka wazunkaunu kuabadaukukaya maana navizukuu mie kuna nku wa Arusha, kuna nku wa Dalisalama kuna nku wa Dodoma, kuna nku wa Songea, wa kumwe wa hakaya sasa hawekaya nene nikae nao basi nkauna mwene naangalia wahakaya Basi nikiambiwa vitu haujaleta zabu ya uko Dodoma kuna muzuku wa mtu huko Dododma nihaa nletea nini ulineze anaa napenda kutembea, na- napenda kwenda, aya m- mka- mkamlaze mimi mli- mlisema dada mwi mlateni mudi basi naleta Dododma nkaboko nakokao uko na muzuku yangu uko nmekaaah kaniambia bibi aya lau aya <hesitation> kaya mambo ya kaya bado aah ngoja kwanza nilivoku Dododma naviiba vya Dodomaaaah kama natakuvila anambia wa wentotoka namwambia aah bado kila nkinogewa, basi mekaa hata sasa hamu hiyo kaa Dodoma nawambia jamani hebu kaniwenotoka, basi aah lau aya hii tokokaa, nanipa nauli na uyakiu nikakiu maana hanikiu maana sikani yangu nikalala uko nikaita huku na huku na huku aki kiu ni masikani na uya kiu nikaa natosa jembe nalima nandi naya wazuku wangu nitakaa basi nitaishi kama kawaida <noise> haya napenda kwenda kutembea kuda kwa sababu ni kwaha ni ni shamba ni kama Tanga tu hanu kiuu lakini Daslama kuda kuna magahi wakau kuna nanihii u wa Makufuli u kagosoa baabaa Deslama kwa hiyo kuna baabaa kiuu kuna baabaa yakugosoao ihae? Hakuna, lakini kuda <hesitation> ukaboko magahi hata ukavuka sia uogoa kwamba <hesitation> uongongwa lakini huku <hesitation> wada kuvuka siawaya kuna gai wala mbwai sasa nakupenda kwei maisha ya huko mjini nayapenda maisha ya huko Daslama kwei, natakutengwa tu tinauwezo wa kunani kuikala huko lakini kama nina nyumba yangu tizenga nyumba yangu na mume wangu wakati huo tewana kazi, <hesitation> nikekaa Daslam mbona kuliko kun kwe mzi, nkukwemzi nudatu nkachafuka lakini sie twakabha mjini <hesitation> watakata <hesitation> mwili nani hutakata sie <hesitation> mwili una magaga lakini nkaita Daslama tu, nkekaa siku ningae, mwili wangu hubadilika kae bwana nkayemwenekazouku anichangaa <hesitation> uvuzwa mbwaile uvuza mbwai mwekakaa ukouko, mwekakaa ukouko. <laughs>